Famelan-keloko io zen̈y an̈isan'ny ten̈a maventy abôkà eo tsy tokotro atao ambanin-javatra amin'ny fiain̈ana fôtony anao zen̈y kôa tsy mahay mamela heloko tsy posibla feky hanan̈anao fiadan̈ana zen̈y amin'ny fiain̈ana. Bôkà eo amin'izay anao zen̈y kôa mitan̈a heloko nataon'olo aminao kàra mitan̈a ràha maloto àby io fo zen̈y anao. Abôkà eo tsy ahitanao hafalian̈a fekiny ràha zen̈y fa miteraka alahelo dikan'zen̈y ten̈a ilain̈a zen̈y famelan-keloko amin'ny fiain̈ana.